عشان تغسل أسنانك بطريقة صحيحة أول شي خذ فرشاة أسنان حط عليها معجون، بعدين بلل الفرشاة بشوية مويه ابدأ بغسل أسنانك من الجهة الخارجية وافركها بحركات دائرية، بعدين انتقل للجهة الداخلية واغسلها بنفس الطريقة. لا تنسى تنظف السطح اللي تنظف عليه، بعد كذا اغسل لسانك برفق إني يجمع بكتيريا. آخر شي اشطف فمك بمويه، حاول تسوي ها الخطوات مرتين صباحا ومساء عشان تحافظ على صحة فمك وأسنانك.